أول شيء، <noise> الهدية لازم تكون <hesitation> في <hesitation> تغليف الهدية لازم تكون في علبة كذا شكلها كويس، شيك، ما هو بأي علبة تعطيه أي هدية أي كلام. وبعدين، أنت غلفها تغليف كويس. وتربطها بالشريطين، و-ولو تربط الشريطين، يتسوى به علامة قلب كدا أو فيونكة. أي منظر حلو.